العطلة المفضلة ديالي هي لعطلة ديال راس العام، حيث كتكون متميزة، وكتجي معها واحد الطاقة جديدة لكتكون إجابية و كبيرة، هي واحد البداية ديال سنة جديدة وحياة جديدة نقدرو نچولو، و فرصة باش نحتفلو بالإنجازات لدرنا في العام لداز، ونحطو واحد الأهداف جداد لنبغيو نوصلو ليهم لعام لماجي